खाने से जुड़ी सामान्य एलर्जी म कई खानू छन जन की दूध, अंडा, गेंहू, मछली, मेवा अर सोया छन। यो एलर्जी मा त्वचा म खुजली, पेट दर्द अर साँस म दिक्कत जन लक्षण दिखाई देन्द। मेवा एलर्जी: बादाम, काजू, अखरोट जैसे ड्राइ फ्रूट्स से भी एलर्जी हो सक्द छ।